کوم ځای کې چې زه اوسېږم، فعلا د نړۍ هرډول مسالو ته لاس رسی لرم. نو کوم داسې څه نسته چې زه دې يې داسې خاص شوق ولرم. خو که امکان ولري، نو زه به د انګلستان هېواد د ځينو مشهورو خوړنځايونو د مسالو غوښتنه ولرم، ځکه چې د هغو د خوړو خوند ډېر او په کافي اندازه ښه دی.